Kuexo wuili, nguaxaxi no ni nó'o, <noise> wuili ño nonon xangua ku kuiil, hu no ihó no ihó, iin itá ihó in naxu'u kuxhii no kená tu wuili ihó, té kuenta aregre <noise> tu cora a nunutuo tú anunu wuili kano keno wuili ká keno ichí xaté wuili kunii, ité ihó ku wuiliká no'o ihúno.